Avion pe yaja yabe keti yapou ani iru teta koti pe yaja yave, ipora ko yaguapi ivituarupi esa jokoropi ko ñamae yajayaja ibikoti kiraiko yandereta yaeya yaja jare kirai ko yaesa ibatewi